यन तो मैं खाना मां ज्यादा टाइम नई लगादु पर बनाओ के लिए रहेंदी ची तो लगभग लगभग द्वि घंटा मैं ते लगदा ची स्वेर भी शाम भी